Dioura gnani makha nga mouli na séguéndi nga déré nthiorono, ndi dioura ké yérégué, kéni gni ndi nguiné ndiongui, dji ké ga wori ndi déré ké wankhi ma ga labéné, ndeu ro barama ké nokho, aga wori ndi nguiné, ndi dioura gnérégué, agua yérégué nda kori ti warssa, nguéri nkori nga dougouta, nda ro lambouré ŋa na ro bénŋé ŋa na diogueuuu akhama na békhi ma ga séguéné, aga ségué, nda yankhandi nda kara. karandé mpalé, gni la ronéy, agua ségué ta filandi ndi yakhandi, ndi kori warssa ŋa nguéri kori, nga dougouta, li ndi dji lamane rey na da kofoumé, dji ké do euuhh <hesitation> fouto aga kara dima bé nda takhayé ley, nguéri takhayé ley gni la rono lambouré ké na aa séguéndi, aga ségué ndi yankhandi, ndi mourandi, li ndi tiga ngoro maga loguini, ndi kori ti warssa, nda ro guiné ké, nga dougouta, ndi foronto ngoro ado bassalé, ado bassalé kawanté, talakhi mpékhé gnani makha ado talakhe khayé, ndi talakhi mpékhé nwankhi, maga labéné, ndi talakhe khayé nwankhi ma ga labéné, ndi worindi na li na khoté mbéguéy na fita nokho ŋa, na li ngara bassalé ké goro ado sappé ado kitéré nthiappé ndi fo ro kén nkha na da foronto ké goro ado bassale kawanté ndi aga khaté di ma bé tiga ké ga moyi ndi kén nkha rey ado bassalé ké nda ro guiné ké nokho, aga moyi ndougouta ndi nkholo nwankhi. Wathia ndaga wankhi, sokhofo nthialé mpalé, nthiali ndougouta ndi ndi nkadounko nkhiri ti na li gnakhame, i gnakhama i dougouta, ndi nkholo kofoumé ndi mbara nthiéla.